Kofa asa mifanohitry amin'ny mamono olo, magnambaka olo, mangalatra, dia efa azo lazaina hoe asa tsara zay ary azo ivelomagna tsara no mahavelogna tsara.